अगर मार फास्ट फूट नो लेटरेंट होते थो। तीमें पीजा, बर्गर ने, फ्रेंच फ्राइस ने, बर्गर ने, पीजा कई तरह नावें। जैसे की डबल चीस पीजा ने। मश्रून नो पीजा ने, ये ये सुप पीजा, लेकें प्रकार नावें। मैंने काज़े इनरेंट तो तोर बारी मालूम नहीं। पून मैंसे, काज़े इनरेंट कम-कम मालूम थे।